Litriture maa ɗum boɗɗum haa babal jangirde Ko sabu ngal, literature jeyaaɓe e tawti laawol e ko ɗum heɓugol maɓɓe ngal, ko tawti carwo e noyiɗɗo. Literature jeyaaɓe hokkata firtiimaaji moƴƴi e ɗeɗe keewɗi ko waɗtude laawol noyiɗɗo e moƴƴi haajaaɓe. Kono, waɗde literature no waawi njama faami ko moƴƴi e nder keewɗi ngal hayɓe, e waɗde tawa laawol e caɗeele ngal